<hesitation> vanguna kuu ummm nama kuita takaine tekue teyena, taka ñuun xuani nii tayete viejo niyanduku teñuna namana niyandukute trompo, niyadukute chiyadono jón taka kuechia komeni ka'a komeni celular nei, unka ndo nini naka ndichi lua'a nunka nini vestido atuka iin nuni, nduni trenza kudiki kumeni nichanka kadivina ndono iho vaka, hi iho chenani kuu andakuitaru vanguna yeta'a taka comida vajuna yeeta nujanrua ha yaí vida bunrua ndañenro taka ndairó, nama kuita nama njanru nudainro nama kuita chi oneka onré itá ndudua tunrua kuu nintadama njuna vina'a pero yenaduu njun nin atukaña yuu atunankai nikuu ñuxua, atuu ñandama nei kudii kai ndui parii induai atuu ndadama yaján. Ndono xuu ajo nixuu nakuita ye'í ñnero vee parero taxhi viejo ñuuxua, atuni xuu ndakuita kua ndavaxu viko ñuxuu viko nuu xanduu viko, yaduu viko taka viko luchí yi iho ñuxua en kuaya ñee ndute kuayajan kua iho nandaijan iho vikuu ño'o vaka, iho ndonai takua tinixu nakuita chí njuini xuu na'a, nadoo kodiko njuan nde ndai ndai chinixu najunixu nakuita.